A yà pa̱ iya pa̱ i là nnap ka̱pal ntəm ivang nnəna̱n te nnap nnəm va̱ ta na nyám pa̱ ivang inəna̱n ivang va u newan nata pa̱ unəm uga nzhi te unəm uga nyà ka̱t unəm u va i nak ishi nak ku ucha wò. Unəm u va inəm inok pa̱ na ô ɓa ki iya̱m nri ka̱she nzhi. Unəm u va uga fəl ìgwak ka̱t, unəm u va i nak ishi nak ko ovan wò, unəm u va i nyám mma̱n ôvan wò. Unəm u va i nyám mma̱n nya̱m ûcha wò, i nyám mma̱n nyám ôvan wò. I nyám mma̱n nyám ônəm acha wò. Onəm va̱ pa̱ kap ɓa nzhi oza̱ te, unungwan pa te nyám mma̱n nəm oza̱ i nyám nva̱n ka̱t ka̱she ivang te uchar a ya pa̱ uchar unəna̱n te ucha i na ìgwak wò ûɓar wò pa̱ kpakta̱kat, i bwam iya̱m iro a na ka̱t iza̱ rang nggo va̱ uzi i wong pa̱ onəm te ozi i nəm nzəng. Chən aɓar wò uzi i nyám pa̱ mmawo pa te nzhi va̱ mmawo ko te ba pa̱ mmawo unəm chən ka̱t. Iya̱m va̱ uzi i nəm pa̱ kpakta̱kat te, iya̱m i va i ɓa ka̱ ngga mpyal ashe nzhi ta uzi iya ka̱ nva̱n pa̱ iya̱m i vəng ta̱ te i jəm uɓar i dok ka̱t. A yà pa̱ u ya unoro va̱ nyám mma̱n ûɓar wò i yang nvan ka̱t onəm aɓəɓar te uzi i yar a sat onəm oji wò. Unang aɓəɓar uzi i yar unang aɓar wò wa nva uzi i yar unang wò uga mmar wò. Upo aɓəɓar uzi nyám mma̱n a na uzi kpak nnap nəm a na wa nva uzi i nyám nnap nnəm upo wò. Apir nzhi va̱ wanta te, mí ya ntəm ikangkang mí ya ngga mpyal, unungwan i wong pa̱ ônəm iya̱m iro ka̱she nzhi, mwote iya̱m i va pa̱ a ɓa ipipe mwote uza̱ ɗom mme nzhi mpipe nro nggo te uzi i nəm i chən nzəng ku ucha wò. N ɗom nnəm nyan ta̱ pe, te iya̱m va ta̱ n ɗom nnəm ko u ya sang yà, wanta na a yà pe uza̱ ka̱ nnəm iro i bwam na ko ka̱t te mí ya ntəm ikangkang. Mí yà ngga mpyal ka̱she nzhi ta unəm uro i yà i fa ka̱ gbai i gwang anung ôza̱ ka̱t. Ka̱kul pa̱ onəm oro te i təm nfe nnap nfefe ka̱ gbai mí là a ɓu pa̱ o fe ucha ɓu ka̱ nnəm a woya ku unəm uro, i là nnap ku unəm uro te mwote ucha ɓu ta ka̱ mbi unəm ta unəm ta ka̱ mbi ucha ɓu. Uro te i yar nlàk ìgwak. Uro te i ya ntəm ishimshe ɓu ku cha ɓu te ntəm ikangkang na yà nɗaktak yà ka̱t, te onəm oro pa te onga i ɗom ozo ka̱t, oza̱ ɓa ki i ɗak pa̱ o ɓa ka̱ nnap nlà va i làk i shimshe wo. A ma ya pa̱ unungwan pa te ma̱n ucha wò ma̱n, unungwan uga ghan u va nyi inan nyi te i ka̱m ka̱t. Ayà pa̱ ucha va̱ nyi inan nyi te ba iza̱ nggo mí ɓa ka̱ ka̱pal aɓəɓar te, uzi i ka̱m ka̱t. I ɗak na ɗak te uzi i là nnap ku uɓar wò, iya̱m a ta̱ mmami n fe te sang yà nnandən ɗò. Iya̱m va̱ pa̱ kap A yà pa̱ mwote uza̱ ɗom nnəm iya̱m ro ûpo wò pa̱ na o na nka̱mshi aga ka̱ nzhi a po wo ma uzi i nəm i chən ku uɓar wo, n ɗom nnəm nyan ta̱ ûpo mi n ɗom nnəm nyan ta̱ ûnang mi ta oza̱ i gwang awo nzəng oza̱ i nəm iya̱m a ta uɓəɓar i là pa̱ iya̱m ta̱ mmaɓu ka̱ nnəm ta̱ te n ɗom pa̱ mwote ki na oza̱ ka̱ jiji pa̱ ki na oza̱ ki nəm oza̱ ka̱ jiji pa. Te nzhi va̱ ntəm anungwan ku ucha ka̱ yà pa̱ ntəm nnəna̱n te iya̱m va̱ pa̱ kap mma ɗom nnənəm ka̱ nzhi apo anungwan te mi nəm ka̱ anung zəngtəng. Iya̱m va̱ mma ɗom nnəm ka̱ nzhi apo acha te anung oza̱ i yà zəngtəng oza̱ i təm wa ogənang. A nak te ntəm nji oro ɓyen unəm uro là pa̱ ntəm wo ku ucha wo, nda va̱ pe inan a yar iriri acha wo te mmawo ma o kú kpa, kuma aga yà wanta na ntəm oza̱ ku ucha wo. Te nɗaktak yà ka̱t ntəm oza̱ ntəmtəm nnəna̱n nzhi nro va̱ ɓu ya nzhi nnəna̱n te udanggo a ya pa̱ ovanchar ma ya ka̱ nzhi ta ka̱ mɓa nyang ovanbyen te Onungwan i ɗom pa̱ na ko oga ngya ka̱ nzhi ta na ɓa ntəm wo a ɓa yà wa nva ka̱ nzhi apo a yen ta. Ayà pa̱ nzhi ta nzhi nnəna̱n te, ɓu ya udanggo pa̱ i ɗom pe ko oga ngya ga ka̱ nzhi ta. A yà pa̱ uyennza̱m ka̱ nzhi ta kang a ɓa ngya ka̱ nzhi ɓu ku nyi pa̱ nzhi ta te, uzi i na ikangkang te ɓu ya upo ayen te i dap izər ka̱t. Ka̱kul a nyi pa̱ uyen wo ka̱ ngga ashe awo anəna̱n. So nzhi va̱ ntəm ikangkang na yà ko te nzhi nnəna̱n. Ayà pa̱ ayər inan na yà ka̱she onəm a ta te, nna ta i ɓa ka̱ ntəm ikangkang. I ɓa ka̱ ngga mpyal nzhi ta n ɗəngchi